Ma tiiä, et tuu om luudusõlõ halv, a mullõ siski miildüs uma autoga sõitaq. Sää olõt nigu umaette ja, tahat, kullõt muusikat, tahat, har'otat mõnt laulu vai luulõtust ja sa olõt tääveste umah maailmah. Ussõq-aknõq panõt kinniq – nigu tõõnõ kodo.